Kan andonil quwwa bekon kan asar shuqul bas alwaqit bigif, bigif bikan wahid walla kan asar alwaqit azzaman bigabbil wara da wenu fogum akher, da bashil alle kan asarta bas azzaman bigabbil wara, finshan nilgal hajaat asshaqalizzaman wara hilwaat dela da nilgahan, haw nimuruk minal madayik hine hassa hine gillit magadal afe dol da.